دیشواشر یا د ظروفو د مینځلو وسیله، <hesitation> د دې په واسطه باندې، پدې کې اوبه او صابون اضافه کیږي او دلوښوو د منیځلو د پاره استفاده کیږي، صابون سپرې کیی، او ظرفونه او لوښي پاکیي. د وچوولو د پاره یې تودوخه کاریې او د لاس مینځلو په نسبت ډیر اسانه کیی کار.